Okay tari a rak al warwar lakan ep kai nenat na dit avere ting onep elementary o ting ep primary ting onep high school ting an university tari wakwak kol avak al warwar wawakai ain kai nanatur dat onep deh op sukul farat el mas sukul rarkai sin rak na el ai kating onep primary school el an kating onep secondary school el arop ligen ol toloi ning a ihur lik kon nan gan ais i sen ap kon nangan ep family kon nangan dat ting onep family kon nangan klen ting sup lon ep wanwan community nindati Kon kep ining a pitkalang lik i akak ron na ngan ais dat sen tasup lon ep wanwan lakman nua dati ep kating sen arinep tanchit ep farat ap warwar rarak kon kating arin kai panatua dat onep sukul rarkai sunak na ol kamain inin g ning kamatan tarai o kanatan fain kon toloi ep uhur lakan dat kon nangan ais dat sen sup lon ep community nun dati kon keles ep keskes nur dati tah sup lon ep lakman kon ambrai ningan to nosnos metek tasup lon ep lakman o ningan tok kam atan baran larning kon nangan ais dat tah sen lon ep community nun dat i ap e warwar vava kai sa kating arin ep papa mama Sikul tintin larning ap gong dat nosoi orsei tar i nan mur ao i ding ep farat el nangan ais dat ting sup lon ep community nundati o kating arin ep llg nundati o ken nangan ais dat ting sup lon ep distinct o ting sup lon ep province na kel toloi i to k a matan uhur an mur dat kel am lik malo suri o ol nangan dat an i da ep deh na o kel i nangan dat oni na to deh tintin onep sukul ep deh onep lotu ep deh onep ting lakman onep keskes nun dati. Tari ep warwar ar rarakai sa kating arin dat ep tarai ep tandit ep farat o tandit ep fain ep iainan ep farat suku i kon nangan ais dat salo on i toh deh ning na dat rak sur ep arnangan i ding ep farat kel nan gan ais dat on i ningteh deh ning lar ep wok nig an toh papa liklik o kon tar ning a pit kalang lik na kel toloi i ding kamatan uhur tasup lon ep lakman ep tari ep warwar sa kating na ol palas ko bot ap ol mai kuk farat elmas el angaa revakai o na ki an kating onep high school ol tar ning a mani lik arin koh low ep sah ni rak suri Ar nangan kating arin ep parat sur el mas gat i ning kamatan nosnos ting sup gong i anmur kanak na el rak larning ap ip farat i el human soi sa ep sikul bel oil arere akak ting an sikul o kamatan larning on i sa ining toh kamatan nos nos na ep papa mama el tar i a ria. Tari kok warwar rarakai sa kating arin ep dat papa mama tandit ep farat o taman ep farat ol mas nangan rarakai ep farat o ep natain o farat barsan sur el ai kating on i to sikul tintin ning gong dat nosoi orsai dit onep arere hundit i ning na dit aning ma on i toh deh ning dat el mai nangan rarkai dit sak nan mur na ki song am totaman ting on ep buibui lantin ap ki rak wai amtotaman avi basa amtoh borbor pesta ki mangan dat onto kamatan nosnos lar ning. Ia rak na dat el mas nangan rarakai kai raratan dat on i ning toh deh ning on ep arere nun i tari kok warwar sa nuiki na i an sa kating arim ep bar tarai rop kating arin kai na nat semalo ol mas longrai ap ol mun. Tari iakak ira ma ining toh warwar rarakai sama ra rak al tar tari arin ep taman ep farat ap ep tandit ep farat ap kating arim ep nata in o found barsau na i aning onep elementary o i aning highs school o i aning onep university a rak sur ol wok rarakai sur ol gat tok gutpla recordim ep barsan o ep fain larning sur ol gat mani nan mur kon nangan ais u sen kon nangan ep family anum kon nangan community kon nangan ep llg numi o kon nangan ep district o kon nangan ep papua new guinea na kol wok ap kol nangan ais dat rop tan oni da ep lakman piu.